Bela dumanda: sun mai famla. Cuai volte l'avìu avü ün pes ën le vaschëtte. A më zmìa che cuand a cumünicu tra lur a düvertu pi i öi o a düvertu anche la buca opüra a mandu dë segnai tipu segnai eletrich e përché a capisu mach lur, tra lur, savrìu propi pa coza di dë pi ën sima a cuesta cuestiun